Mi walanaa ɗun anndal fey sabi mi meeɗaa yarde biyeer, mi meeɗaayi sottude. Min anndanaa ɗun. Miɗe anndi tan saatuuje neɗɗo ana yiya ɗum e ley luumooji ɗii, jeeyeteeɗi ɗii. Nii foti. So wanaa ɗun, mi waawaa seeendude ɗun biyeer fey caggal binɗi ɗii. So binndi walaa hen mi walanaa ɗun anndal.